<noise> Ty fomba fitahiriza tongolo miaraky amy tongolo lay. La i baka amy baibo iny, atany amy masoandro. Lafa hita i fa maikimaiky soa, atao amy toera atao amy toera malalaky, <noise> amea tsioky. <noise>